Liɗɗi ni no feere feere e leydi, e ɓe jogi ɓernde laawol. Kesum leydi ndiyam rewɓe ɓe eɓɓi e ndiyam suudu, ɗe e ndero ɓe jogi tilapia, kaasawol, kaafuru, trooti, baas, paayki, perch, buluugiil, waleeyi e stoorgo. E ndiyam mbuddi, ɓe woodi kesum ɗiɗi tuuna, maakerel, saardine, saalmon, koodo, snaaper, guruupoo, halibut, sowrdfiish e maarlin. Kesum suudu, waɗi waɗiɗo e akwaryum fuu, ɓe jogi gupi, anjelfiish, teetra, beeta, mooli, plaati, diskus e zeebra daaniyo. Kesum boneeji ɓe jogi lafinta e laawol, no ɓe woodi kaŋgal fere, kaŋgal goɗɗo, mantare, stiŋgire, kaŋgal mawɗo e kaŋgal tiigar. Kesum fere-fere ɗiɗi eelu, sihors, klaunfiish, goobi, barakuuda, flawnder e anshoovi. Kala kesum ɗiɗi jogi laawol makko e nder leydi, tee ɓe naatnata e jammaaji ɓen.